ممكن الفراخ بالبصل والخضار ودي طريقتها سهلة أما تتعمل كلها على النار، وممكن برضه وصفة كيكة الشوفان إحنا نفس طريقة الكيكة بس أما نحط شوفان دقيق شوفان بدل الدقيق العادي، وطبعا الرز اللي هو المسلوق اللي أما يتعمل في ميا سخنة بالتوابل بس.